طعامي المفضل هو الكسكس و هنا في الجزائر يقولولو الطعام أو سكسو بالأمازيغية يعني إجابتي ربما تختلف في خلال فصل الصيف ربما خلال فصل الصيف أقول أنني أحب أن آكل البقوليات مثل اللوبيا أو الفاصولياء لكن طعامي المفضل في كل السنة هو الطعام أو الكسكس بما لديه لما لديه من فوائد من مكوناته و خاصة الخضر و الفواكه و بعض اللحم الأبيض او الأحمر.